اعتقد اني كنت هفضل العيش في بيت علي الشجرة ودا لأن العيش في بيت علي الشجره هيخليني قريبه من الطبيعة مع مناظر جميلة واجواء هادئه وبيوتتا علي الشجر بتكون عادة بعيده عن اضواء المدينة وبتكون فيها احساس بالسلام والراحة وفكرة العيش في بيت علي شجرة بتكون مغامرة وهتخليني اشعر بشعور خاص كأني في عالم تاني